اجمل زهرة شفتها قبل كده كانت زهرة عباد الشمس جميلة خالص والوانها زاهية كدا بتعبر دايما عن التفاؤل وعن بكرة عن الشمس مشرقة يعني انا دايما تديني امل انه لسه في احسن ان هنبدأ من جديد انه هنواصل ومش هنوقف ابدا.